<hesitation> Fomba fiasanà borosy rasta anh aminà fagnadiovana gorodona alongany ny fahanfantarako ananjy anh, <hesitation> alainao izy anh de azobokanao agnatinà rano. _x000D_ Izy io karaha karazana famafa mi anh de agnanovanao azonao agnanovana passe chiffon anh, azonao atao koa hoe agnadiovana gabone ohatra.